Mebjpj dj me saafee bjyew kyjn dj mo "phone" bjyew osiandj mo "phone" a mikitsa no sesei yi, me ndzjmba pii na cwc do a sj mo hwer a cbjhaw me yie. Na saafee dze, cyew a wctcn ntsi mobotum meebu no na m'akctc fofor ato mu. Afei so, saafee no bo nnye "phone'' dze nnyj pjr. "Phone" no bo yj dzen kyjn ne ntsi sj me saafee yew, mobotum atc fofor ahyj anan mu.